Hí to kion ta kuchion lia nrichi, tiyá yodo ta na ko xatuta lia, to nrure tiyo'on ta chianjan ta kixó ña nrure tiyo'on ta dita nrani chikani chikani ini tiayá xon chi tadi lia dini ajo ta kuchón ta okuin na kuu tichón.